﻿Nkoku nyoowe nairwaire bwenkuba ntarikusasa. <hesitation> Kyakabiiri obwenkuba mbaliize na'bantu abindi kugonza, <hesitation> communication na'abantu abandi, na'abantu abe manyiire <hesitation> na'abantu abainyeneho obuzare kumanya nkoko bali. <hesitation> Ekindi <hesitation> <noise> na bwekuba ndibasire nta jwahire <noise> habwokuba haroho bwo kwikara okajwaha baitu <noise> bwenkuba nikaliire orbundi ndibaziire, ntagwahiire.